لما بحب أعرف أخبار بستخدم مزيج من الحاجات دي، وسائل التواصل الإجتماعي طبعا، بحب اتابع الأخبار علي فيسبوك وتويتر، التلفزيون كمان بحب اتابع نشرات الأخبار من وقت للتاني فيه قنوات بتقدم تحليل معمق للأحداث، وكمان المواقع الإخباريه او الجرايد، بالنسبالي كل الحاجات دي بتخليني علي درايه بآخر الأخبار